Ngëëcáam apurir pëlilan kom iñaan. Kom ubus uwi inţíjëwi ná untamb. Unţëpëëmba okëm aţaalu mëëncilíink ám mëëwiţee ba kurëmbandi kuwun untúkaru. Këwin uncí kantúkaru, owuya pëëmpáyo ink. Uncáam jáaţ ulenţ kom iñaan unk dee uwaye pëlenţëwul adëlënd di ngëë zesëtë. O píibënan pëlenţëwul di ngëë zesëtë. ënkë cíiwun pëlilaŋ ngul. Mëënwin ba wuţi di ngëë zesëtë umee kaloŋ kolilaŋ keelilaŋ.